Jicaŋéén éni uñoow jiŋa ulaaf jo ma békaan waaf, béŋaar béjoow gaféén, étoos, sin één jikubo do jibilé éŋa jitéy min jitariya.